Seshanba menga ishni davom ettirish, o'z-o'zini tahlil qilish va o'z maqsadlarimga erishish bilan bog'liq. Bu kun ko'pchilik uchun dushanba kuni boshlangan ish jarayonini davom ettirish imkoniyatidir.